Kʋ maba mʋ ɔyɔ alɛ la bʋapɛ kaba yɔ alɛ akpɔsɔ wanɩ afɔ naʒɔ nʋ ɔsɩfɩ kame kele ɔsɩfɩ la mɛ bʋapɛ kʋ ɔsɩfɩɛ kɔmabʋɛ amʋ kɔmabʋɛ anʋ la kɔmabʋɛ la mɛ mɛnɩ laxɩa ɛfɛ la axɩa alʋ ɔbʋ axɩa ɛkʋyɛ axɩa ɛkʋnyʋa axɩa ɔfɩ alɛ nʋ amɩlɩ bʋapɛ kʋ tatʋ ɔsɩfɩɛ alo ɔyɔ alɛ kɔle ʒatɩ kɔbʋɛ mɛ tɛsɛ wanɩ naxa kploe mʋ ata kʋ tɛsɛ wanɩ dʒakplo esogbe la maxia ɩtsede ɩtdede lanʋ ɛkʋ dekpekpe mɛ axɩa ɩtsede kɩma kʋtʋ yɔyɛvtatʋ <hesitation> ɔsɩfɩɛ mɛ ɛsɛ wanɩ lafa.